Pues intejua cons <hesitation> irua igual manteca por que in mante okachi okse amo igual in aceite por que in aceite yikualuka muchas cosas kuak chihua huan in manteca pues amopor que nikan alomejor tiahue tikuitihue kan tlamiktia in lechon pues mokuitihue ompa se 20 pesos techazi tlalilia keski dia kan motlakualchihuilia por que non okchii todavía natural ayamo kualika muchas sustancias o muchas cosas ósea yiktlalilia huan pues in aceite nijki yikchihua tlalilia muchas cosas pues nijki yi kuika ako igual huan manteca amikla tlalilia in manteca pues ikn den tlamiktia pues kisa tlen chihuas pues san melahuak okse huan kisa in comida okachi huelik okse sabor kipia amo igual in aceite mas san se huevo hikchihua se chalupa nika se melahuak nika in tlashkal nejki tikchihua nika in manteca in chalupas chihuilia se chiltlamashkualotl tikchihua ósea ósea okse sabor kipia in manteca. Por que okachi huelik mas in chalupa o okse ni hueliliskipia okachi huelik in comida amo igual in manteca in manteca pues ako ósea aveces por in differncia alo mejor in manteca kuzhin kuak yu seseya in comida kuzhin seseya izko kichihua ke huan mansarua in manteca pero kuak yi hirbirihui kuak kuakalakatl in comida kuali amo hualmakoki kipia cuando ye kuakala in comida o ye o cuando sek tlalia in manteca o mas comida sel tlilia in manteca amo yekzhoyoni in aceite pues cuando yeka yu mochi cuando yeka yu kuaka oamo kuakalaka in comida pues igual hualmakoki tlajpak in manteca yek mota ikpia pero cuando yek kuakalaka amikla pia in comida kuali yek kisa nochi pero ine pues tua okachi huelik in manteca ke aceite por que in aceite pues ako igual huan manteca la verdad okachi huelik huaan okachi otodavia natural por que ikin de nin nin Ikin tlamiktia seseya pues amo amikla tlalilia de tantas cosas amo iktlailiamiek cosas para ósea yikpia manteca pues todavía como natural kisas in manteca pues yi non ósea yik ocoparua nin igual in manteca o mas san se totol se ikchihua okse okse ikpias ni huelilis in huevo amo igual in aceite.